Ohatupopi efimano lehngo ngenge otashiya kehongo ehongo olo oshipatululo shonghalamwenyo yomunhu keshe osho hashi patululile omunhu onakwiiwa iwa haiya nomauwa ahapu ngeenge okaana inakalongwa ile omunhu inalongwa nena nena monghalamwenyo omunhu ihayi komesho moinima ihapu mwakwatelwa omaxumokomesho okumona eemito doilonga ehongo ohalipatulula onghalamwenyo yomunhu momikalo dihapu shoo osho lili lafimana ngeenge otwa tala monena mounyuni nomo shilongo shetu ovanhu ovalongwa ngenge otwa tala monena ovanhu ovalongwa ndee ehongo apo latameke oladja nale otwa didilika oomekulululwa noo tatekulululwa navo ovakala yoo halongwa ehongo latamekela pelongo lombibeli ovanhu eshi vakala haalongwa ombibeli fiyo otasheende tashi putuka eshi ounyuni tauxumo komesho elongo nalo ola enda talixumu komesho nongeenge otwa tala monena otuna ovalongifikila otuna ovapangi tavalongo moipangelo otuna valongi tavalongo moikondo yayooloka otuna ovanhu tavalongo meembaanga ovanhu tavalongo peenele dihapu doilonga hano osho tashuulike kutya elongo oshiima shili shafimana ohali patulullile omunhu onakwiiwa ilinawa nandi tale nokuli okutameke pelongo eli hatu tameke nalo hali longwa okaana kalishi ashike elongo eli lokofikola Ndee ehongo ohali tamekele meumbo okaana takalongwa okulonga oilonga yayooloka kutya pamwe okuteleka okuninga oilonga yopepata okukalifa oimuna ile okuninga shike efimano nee lelongo mopaife ngeenge otatala nande okuli ounona ohatumwa keefikola opo vadule okuya koiputudilo yelongo lopombada voo vadule okukala vamona eemito doilonga moshiwana shetu nena ngenge omunhu inalongwa ohashaalapo koinima ihapu oshinima shotete exumokomesho otalimupitililepo eemito doilonga otadiimupitililepo shaashi kena ombapila yasha ile ondjapo yasha oyo taimupitike opo akale atambulwa moilonga oshiima vali shimwe shafimana ngenge tashiya kelongo nnea eshi tuna eendokotola novapangi tavalongo moipangelo novalongifikila novanhu tava longo meembaanga osheshi valongwa ngenge omunhu ina longwa ita dulu okulonga oshinima shonumba ndadini okutumbula otuna nande otuna nande aapangi takutongwa kutya otuna ndokotola womesho ndokotola womatwi ndokotola wokutanda omunhu keshe ita dulu okutanda omunhu shaashi kena oulongelwe moshinima aamo hano elongo olili lafimana shaashi ohaleetele ovanhu eemito dihapu nohali patululile eenghalamwenyo dovanhu oinima ile omauwa mahapu oo onda nande natu popye nande okuli okoo valongifikola omulongifikola ngenge inalongwa itadulu okulonga ounona opo vadule okukala navo vakalongwa vovakale vaninga omaifano avo ayooloka Oshiima shimwe natango twatala ngenge otashiya kefimano lelongo natu tale nande okuli kutya opena omunhu inalongwa nomunhu alongwa luhapu ngenge owahange omunhu inalongwa vahapu vomuvo ohaakala taviipe ombedi ile tavape ovakulunhu vavo eembedi kutya omolwashike tate ile meme inaatwalange kofikola omolwashike aakulunhu vange vatwalange nande okohambo ndika file oshisho oimuna omanga ounona vakwetu vatwalwa keefikola vakalongwe shoo osho tohange omunhu nande otakongo omunhu wokulonga meumbo ohapula omunhu ou alongwa tati ondahala omunhu ena nande ondodo onimulongo nonivali opo adule okupukulula ounona meumbo ngeenge taaningi oinyangadalwa yavo yofikola ehongo natango ohaleeta exumifokomesho ile nditye nandekuli ekulo leliko moshilongo ngeenge moshilongo omuna ovanhu inavalongwa nena ovanhu ihadulu naana oku kwatafana novanhu voikoilongo imwe okwiipa omauyelele okuyandja omauyelele ayooloka kutya nee omoshiwana ngaashi tohange nande okuli koima takuningwa oshikongapukululo kombinga nande oyomukifi wonhumba hano elongo olili oshinima shafimana shaashi natango ohalidulu okukelela oinima ihapu oyo taidulu okukala yaningwa ndee otaikelelwa shaashi ovanhu ovena omikalo dihapu dayooloka odo tava dulu okulongifa kutya ngenge owaningi shonumba nena otodulu okushikelela momukalo ou ngenge ovanhu inavalongwa vena ashike ounongo winya wonale ou wakala noomekulululwa Eshi inavaya nande okeefikola shaashi elongo olakatameka apa eshi oukelefiti wekeya mokati koshiwana opo elongo nalo latameka leya naa opo ovanhu navo vatameka okukala valongwa ovanhu nale okwali ashike vena ounongo wavo woshikulu shonale ndee eshi paife mwa pwapitikwa elongo ile ehongo laetwapo ola lundulula oinima ihapu mokukala kwetu neudeko lovanhu nale aanhu kakwali vafimaneka elongo ngaashi ovakulunhu okwali ashike haatumu ounona vavo tayi keehambo ounona voukadona tavalongwa okulonga oilonga yomomaumbo omanga ovamati tavakalifa omumati okukala afila oshisho eumbo okutakamifa oimuna omanga omukainhu okukala akwashilipaleka kutya pepata opena oufila pepata opena omeva epata ovanhu ovatelekelwa ovalya maala paife ovakulunhu navo otavatumu ounona vavo vaye keefikola opo vadule okukala valonga voo veuye vevakufeko voo vakufeko natango vashunife natango onghalo yoluhepo pedu oshilongo ngenge kashina ovanhu valongwa nena okwati ngoo eliko loshilongo italii pombada oluhepo nalo otalikala latandavela layuka komesho shaashi kapena eshi tashipe omunhu nande owino washa ovanhu kavena ounongo kutya oshinima shonumba oshina okukala shalongwa ngahelipi natango ngenge otwa tala oinima ei hatulongifa monena shitya nee computer edi hatulongifa etuwa edi hatu ende mudo oinima yaetwapo shaashi ovanhu valongwa maala ngeno ovanhu kakwali valongwa ngeno oinima aayo katuina Ngeno natango ovanhu ohaalongifa ashike nande outemba veendongi okuya nande okoipangelo ile okuya nande openi shaashi nale e- e- e- e- o- o ondodo yelongo opo yali ili pomito opo maala monena shaashi otuna ovanhu valongwa ovanhu otavanhu otaalongwa eedila omunhu otatuka otayi koshilongo shokokule osheshi omunhu alongwa adule okweetapo oshiima aasho tashidulu okuu okukla shaxumifa ovanhu komesho okuvakufa konghulu yonale okuvaeta pounyuni pondodo apa peliwe mounyuni paife hano elongo olili oshiima shafimana noshipatulula onghalamwenyo yomunhu keshe notashixumifa natango ovanhu komesho oshoyo eliko loilonga notasheeta ekwatafano liwa pokati kovanhu ndadini okutumbula nande okuli ngeno outuna omunhu inalongwa yee otayi moshipangelo moshipangelo ohamupopiwa elaka loshitakumi olo hatuti oshingilisha ndee ngeenge nena ndokotola kaveluudite nomunhu otuna neendokotola hadi tumwa hadidi kondje yoilongo tadiya okulongela moilongo yayooloka ndee ngenge nena ndokotola oo kaveluudite nomunaudu nena ohashikala shidjuu shashi ekwatafano kalipo kaveluudite maala shaashi ovanhu ovalongwa ohapakala pena omunhu ou tatoloka melaka linya tafatululile ou eheuditeko osheshi ovanhu valongwa hano elongo olili lafimana neenghono notalixumifa komesho eliko loshilongo ota leeta natango omauwa popepi hano oletweetela omauwa ahapu popepi nonande nee elongo lili lafimana natango ola etelela omashongo mahapu Unene tuu ngenge ohatu tale kovanyasha ovanyasha ngenge okwamono kutya okwahongwa ohavakanifa vamwe vomuvo haaveshe ndee vamwe vomuvo ohavakanifa efimaneko lovakulunhu omunhu ngee okuudite kutya yee okwalongwa okwaya koshiputudilo shelongo lopombada ohaveluufana nokuli kutya ame ondalya ondada itiiyelekwa naave shaashi ove kuna apa waya owaxulila mbela meemwandi eshi vakweni taayi kofikola ile pamwe okwali holongelwa pekende kuna kutya ouna shike luhapu ngeenge owahange omunyasha alongwa ndee okuna omepo younwa ohadini ovanhu ihafimaneke vali ovakulunhu ihafimaneke ovanhu vakwao keshi vali efimaneko keshi vali efimano lomunhu mukwao shoo osho tohange vahapu luhapu ohakupopiwa kutya ovalongwanhu ovadjuu okulonga navo shaashi keshe shimwe eshi takaninga okuudite kutya osho taningi osho shili mondjila oshiima shotete ihaatambulako omapukululo oshidjuu okupukulula omulongwanhu kutya mukwetu eshi toningi oshapuka shaashi yee okuudite kutya yee okwa okwalya ondada okwadilepo okwaile ko unam okwadilepo okwaile ko nust ile keshe ngoo nee apa afikola okuudite kutya yeekena efiku aninge epuko okuudite kutya kenafiku apukululwe komunhu okuudite kutya Yeekena efiku atambuleko omayele taapewa komunhu inalongwa kashina nee kutya omudali waye ile omutekuli waye shoo osho tohange nande okuli luhapu omuhongwanhu ile omunhu alongwa tayi nande otaka talelapo aakulupe ndee otapopi moshingilisha voo ovakulupe kaveuditeko otashuulike kutya elongo nande letweetela omauwa natango oleya ngoo nomashongo alo ngaashi hakutongwa kutya kapena oshinima shihena ouwa nowii osho tashuulike kutya nonande ovanhu valongwa efimbo limwe ohavakanifa eenghulunghedi davo omunhu okuna okaana kaye kalongwa ndee otakutongwa kutya okaana itakapopi nomukulupe moshi english ounona itaapopi mo english paife ovanhu otava dipayapo omalaka avo shaashi oveudite kutya elaka eli loshitakumi olo lafimana shaashi velilongwa hano natango ohalidipyapo omifyuululwakalo elongo natango olili talishunifa pedu omifyuululwakalo dovanhu voo tava tambulako omifyuululwakalo dovadjailongo molwaashi elongo nalo oleya novadjailongo elongo otwe leetelwa kovadjailongo oshinima shimwe natango ndadidilika oupyakadi ulipo waetelelwa natango kelongo oshinima shimwe ndadidilika natango oupyakadi weya nelongo ina tuhala unene oshili movanyasha ovanyasha ina tuhala okutumbulako okutambulako oshili ile omapukululo hatwaapewa kovakulunhu ile omakumaido Shaashi otuudite kutya nelongo letu needjapo detu tuna twada nado keefikola kapena umwe tadulu okukala eli komesho yetu kapena umwe tadulu okukala etupukulula ofye hatuti pii ohatu dulu okukala twaninga keshe eshi tuudite twahala ohatudulu okukala twanyamukula ovakulunhu kashina neekutya omukulunhu efike peni nomikalo odo uwete kutya inadiwapala komesho yoshiwana hono nonande elongo olili lafimana natango ola etelela ngoo omaupyakadi aangoo tanyenyetwa penya naapenya nonande ngeenge ovanhu vahapu ovadidilika ovakulupe ohavati mhmhmh ovalongwanhu tuu ovalongwanhu ovadjuu okulonga navo ovalongwanhu ovadjuu okupukulula ndadini okutumbula nande oivilo hainingwa shitya nee oivilo yeehango ile oivilo yomaluhodi ile oivilo yonumba poivilo oopo luhapu ohapaifanwa ovalongwanhu ava valongwa ohakuti nangula neuye shaashi oye alongwa ovo ngoo tadulu okutala poinima ei ovo ngoo taadulu okuninga eshi maala oveudite kutya ovakulunhu shaashi inaalongwa omukulunhu itadulu okuninga shonumba shaashi yee inalongwa omukulunhu omukulunhu itadulu okukwatela oshivilo shonumba shaashi inalongwa omukulunhu itadulu okuyandja omayele shaashi inalongwa ovanhu ovanhu ovahala omayele aatadi movalongwanhu ashike inaadidilika kutya otaakanifa ongushu Nomifyuululwakalo neenghulunghedi twedihangapo datulwapo kovakulunhu nokomeekulululwa vatetekela hano elongo oletweetela omauwa ashike natango oleya ngoo nomashongo oo eli alundulala ataalela oshiwana shoo osho oshiwana shetu shonena oshili sha taalela omaupyakadi mahapu shaashi inashi ina tuhala okupwilikina kovakulunhu molwaasho otuudite kutya fyee otwalongwa kapena oo tetupukulula needjapo detu ohatu dulu okukala twaninga keshe osho hatu dulu okuninga shaashi otuli twalongwa ngaashi nokuli ngenge otashiya nokuli pomulongwanhu ena oshimaliwa okuudite kutya noshimaliwa shaye shadja melongo laye oye pii noshimaliwa shaye shadja melongo laye ota dulu okuninga keshe osho eudite ahala otadulu okuya keshe opo ahala shaashi yee okwalongwa